ଦ୍ଯୂମୀ ଡିଫାଯର ହଵାରୂ ନମୀ କୋ ଖିଚ ପାଏ। ଯେଟା ଏକ ଵିଶେଶ ତରହ ରହା, <hesitation> କୋଲ୍ଡ କାଇଲ ରୋ ଗୁଜାରେ। ଜିନ୍ତୁ ହୀ ହଵା ଥଂଡୀ ସତର ଚପକୀ ଜାଏ। ଯେଟାର ଜମଲା ନମୀ ଜୋ ଥା, ଯେଟା ପାନୀ ରହ ଟଂକୀ ରହ ଚପକୀ ଜାଏ। ଯେଟା ପିର ପାନୀ ରହ ବଦଲେ ଜାଏ, ହଵା ବାହରେ ନିକଲେ ଜାଏ। ଯେଟାରୋ ନମୀ ଅଲଗେ ଜାଏ, ଧାଵାରୋ ନମୀ ଭୀ ନିକଲେ ଜାଏ, ହଵା ରସେ ଜାଏ।